Di u Brasili ë marrë per esempi a musica, jan shumë tipi di musica tradizionali in Brasili, però njeri tek ata më famosi ë la bossa nova, çë ë un tipu di musica shumë i tëmbël e çë më përqen shumë per esempiu, jan shumë artistëra të njohur per esempiu si Toquinho <hesitation> Vinicius de Moraes.